اللغات الي احجيها هي العربي والانكليزي وشوية كردي لكن ال يعني افضل شي احجي بيه هو العربي لان باعتبار انه الوسط الي عايشة بيه عربي اهلي يعني يحجون عربي كله